الشخص اللي اتر عليا لو بلوس في حياتي هو غريغوري لو مارشال, هو مغني فرنسي, جونغ حاجة اللي اترت عليا فيه لة بلوس سي كو هو كان علاباله بلي عنده مرض و غادي يموت, بصح بوفيتا لو ماكسيمون, دخل في مسابقة جابها, حقق الحلم تاعه انه يولي شونتور, دار قاع الصوالح لي كان باغيهم, و عاش حتى اخر لحضة في حياته و هو فرحان, جونغ هادي درس كبير, فريمون ماشي اي واحد يقدر يعطيهولك